Wo ukpenni ukwe uvu urem utu nne eyano mma enyano mmbe ava mara wani wom ke onne ukpem ukwe utue ewe aba ava ren nye ivi rime wom kpan nne mme obie nno nyen ke emera enye anno adim ere akpem akwe abe akima igima ekpa anya ewe ije abe onyina aski awo ngwang abe anno agba nne akib bhe eke kano akibe mme ewe wan aje edu ajim mani ava yai <hesitation> igaha aka arn je edu ava jib mani uje unyi anna uku shiga ghe nta ukpem mma ewe ukpem ewe ukwe uuo urem utu nne eyano nne obie onno nwo umara evai so re mmbe imang ase athon enyewo ikpai kpai nwan mme ase ghe athen ibi amang mme ase ghe athon ibi anta amang mme ase ke athon ibi athon arh ike igima ikpai wo igimi ikpai ir igimi kpai kpai wo igimi ikpai kpai but nwo igaha enye nne mme akaka mme abase igahar mma mbiaka amme uvu kpem ito nghe nne ja awan mme wan mme nta egbi ke usoso nghe anab eteton ame awe akana mme ani me asosa amang mani anime ayai mme ayai mme mani aku anyen mme ushi oven amme ushi ishi evivue nta uje uku ukibara usang maybe ufu kum ise umang ise usan obie obie ufu agam ise usanga ugini ufu urem utu nne enye nno evivie enw nga obie onno ure ghe ren arem ushi amse Nke nwa ure ghe ren ushie evivie sum ushi wogha anye papa ishi evivie sum ishi ewe anye mama ayo kwa akugore uwan isan obie nno ewe nana igaha agam mma oven oje je amang ove ewe animi meme ishi evivie enw umang ushi enwe ushi nsod ame ikwi ididira aka va fene oven abip mme mama ashi mama oven papa ashi mma oven uta ame ushi mma nsod ayo ire wo nna uta amme udidiri dit nkere ikpai ikpai ugam efie nwo ukumi anyan mme igaha nsod amme mme amme ire anya areb ose amang afughe mme ate ahu akaka ovan ose ewe amen apapa wan ose enwe amen je nsod anyo ukwe ididira amme usu no nne oven irem wawo <hesitation> ame usano nne ovem irem wawo ame usuno nne ovenm ire wawo awo ku utu anye anne anuk <hesitation> igima akukono enyano be anye amme nta ame ka uru idang ame ughubara mma oven eje je anwo agima akughono enyano bhe anye ame uru idang akwa ame mam ayai mme ateri manni ewe ghe okwon ateri enwe ghe okwon ateri enwe ghe okwon akwe amang <hesitation> mani ewoni ase mme amang <hesitation> mani ewoni ase mme akwo amang mme aje kimi ineb nne amang mme aje amang mme ayai ayai mme ayai mme ayai mme ayai mme kpa kpor kpok akwo akwa ajem ushi amme amang animi mme mme ushi <hesitation> shin nne ushi mo oven ovum usanga before akibara oven eje ja Akibara oven eje je ayo wo ushini nne onno ure ghe ren nwo ukughore mme <noise> akwa arem gba ushi evivie amme animi meme arem ushi ewe animi meme iku ishi evivie <noise> ngwang ayo umang ushi ewe unye onno wanna ushi isi gaha mme akaka mm asasa uku uman ushi enwe unimi meme ushi akaka mme ja oven afene akwa abibi amme mme nke nsod amme ire nsod ayo ire wo nnang nso ayo ire wo nnang amang ushi anye mmb urei <noise> amang mami ayai mme ke aye ure enw ayai mme kpa ineb ineb amang ushi anye mme ushi oven ushi uke ntaghe anno adom ajok abe akpem akwo abe atha oven nne enyano abe ava uerem oven eyanno mma awo gha athon ibin igimi ire wo so adori utu nwo abe ava arem ke nne enyanno ate sughuren kpe kana nne ase me athon okpoi chai akakam nwo nna irem nne oven nwo irem nne athon ibi asas enwe nna urem nne oven uwo irem nne atho ibi afim mme ghe athon afim mme anye amama ayo abe apapa enwe rem mme kpa aye mme ntak mme akaka aya mme asa so anyo ivika nwa ka ayo igaha uvu ukpem uvu ku mma nwo ashin ka anwa mme igaha onno uru ashini kpa nke awan mme <hesitation> apapa ayo nta enyen enwe ayan nje ita awo arem anyar awo arem onno onno urem inye wo ke wani ewe oven ari ire gam amme ari ire ke ikana nne anno ikpem ukwe gima akana mme nta mme ije anyina uku jaja ushi maybe ufu igima nkpa unumu usanga ungamma mma nkpa uzang Igaha mme iremn ushi ghe uje ukuye kere anuk mbe mme ava gime ashi onyina agima ava gima mme ashi onyina akpob mme agima ava gima ashi onyine mama kuaman adiboro papa kuamun adiboro kpa daduk ishi ke efia nwo sughuren ido te amme itene mma itene mme ewe oven nwo aka arem mme athon ererom <hesitation> ntak ukpem mma oven nwo ava rem mme athon ererom ammang oven ebubu enwe mbiakpan nna nud ewe ke upe mmen amang mme anud anurime amang egop anim atene atene egop anin akwe abe amang oven uket abe afu abe amang oven uket abe afu agwo annung akiba ibin annung arai mme abani ishi ke uru idangha annung arai mme abani ishi ku urugiangha ewe uruiganghe egop annin ava arem uda abe arem uda ewe akwe anno anno ame amang ghe ushi arem ada mme nwo ineb nne arem anye be annang mme anyebe amang edik ede domo enwe ineb nne anyebe amang mme anye be abe ashi akwo abe ame ikwe gbi <hesitation> nkanika onai ke mbiakpan nghe mbiakpan nna atene mme igbi mme abe kwa afu abe afu enwe abha afu irom athom mma awo ghe amama ayo enwe ukpemi nye ukpe abhe afu irom athon mme awo annuk arom athon anno arom athon annuk arem uket enwe nna <hesitation> annuk arem uket enwe nna <hesitation> anuk arem uket enwe nna <hesitation> anuk arem uket enwe nna agima adede nne meme agima adede nne mme agima adede nne mme agima adede nne mme mo mo mo agima adede nne mme agima adede nne mme agima adede nne mme kpa duduk ishi ken igbi nkanika zob Wo mbiakpan ase nne mme je orem abe itama orem enwe itama orem enwe itama ikwo uru idangha anno uru mme ame aba kwa fene izom anno kwo agima arom athon mme arowan annuk ava akukpa arema enwe ke ren ichi enwe annuk amuk agima aku kpa ren ichi enwe annuk agima aku kpa ren ichi enwe anno mbe agaha nne mme agaha anno uket rah mme eku nwo are gha mme abe ava akuad mma awo ke akaka anyo ukpe ukpe uku ukpem mma ukpe akured momo annuk adimi ibin annuk arom athon annuk adimi ibin annuk arom athon oven nwo inebi nne ayebe annag mme anyebe mma aruwen aba akukpa ja nna ayo ishi ke inod ke ime abe abe ame aba ame enwe aba mme enwe akwo uvie amer eku uwo idangi nwo are ame abe afu kpa anuk aku kpa annuk agima arom annuk enwe athom annuk agima asa sai annuk agima sesega annuk agima asa sai annuk agima sesega kpan nna <hesitation> ish ke egbi abe ikpa aba akwa amme kpa abe ame enwe urie uyen annuk idangi akwa afu abe aka afua aku kpa mma awo ike ren ichi enwe aduni ishike annuk agima asasai annuk agima asasai annuk agima asasai annuk agima akkwa biscuit ire amang anyebe annuk ashi oven nwo ire amang anye be annuk ashi igaha emughe shiki shiki arong mme anye be annuk ashi igaha ikokoi arong mme anye ba abe ashi igaha efah annuk arong mme anye be aba ashi echi nwo igaha igaha arong mme anye be aba ashi <hesitation> ikwod mme awo nwo aba af ikwo mme awo Ke akaka anyo nyo <hesitation> ukpe momo ke irom athon annuk <hesitation> amang iba irom athon aku mma abe amang gba irom athon uku mma abe amang kpa irom athon anye be oven wo inebi nne anye be edik edodomo ewe amang mme kpa anye be ate wana <hesitation> dunk nna ishi. ke efia ishi ren ichi ren ichi ewe nke akak ayo nwo ukpem iny ukpe anno annuk mma <hesitation> mm anno egop amin annuk mma aku annuk agima asasai annuk agima asasai anuk agima asasai abe aku kpa nna mme awo <hesitation> tutu iski ke ren ishi enwe ikpa ikpa gba kpor kpok isani ikwe abe atama mma abu amang abe ame anna anno mme anno adim mbe are jaga mme ayo mme mbiakak <hesitation> amin mme ima amme are nna mma ayo abe amang onum abe aye mbiakpan ke efai ita mma enwe annuk arem oven nwo inebi nne annuk areb ikib ikpo nkwa anno akim ikpo akwa annuk arem sanu anuk nkwa annuk avin ibin aye mbiakpan nkwa annuk oven ejokor anye be ke akaka ayo nwo ukpe nwo mme ke ukpem mma ukpem annuk mia gama ughuru nne annuk arem mme onu annuk arem mme onu annuk akwa agam ughuru nne annuk aka areb evam annuk akwai mme evom enwe annuk arem mme unu ewe irem unu eme mme oven mbe mbiakpan uta annuk arem annuk arem mme annuk amang <hesitation> annuk amang emuk ke shikishiki arong anye emuk eshiki enwe anye annuk arong mme ikpa kpor kpok ke otu nwo mebi mme annuk arong mme anunk asene mme ke kpan kpan anyebe asene mme ke otu ke otu anyebe anno onno umang nyimega ushi ushi nyimega kpor kpok ukwe isan mma annuk ava akube kpo kpa